<hesitation> Esiku ndoka kandi dhimbwa. nenge ndi holetandi li dhimbulukwa, omvula ompe, omvula ompe ohahi dhanwa mu- mu- mo- mulyotango lyajanuali omvula keshe, omvula ompe ondi hoole shaashi, nanditye nande omilongo ndatu nalimwe gadecemba omuntu iho kotha. uunene ondi hole okuhi dhanena kowambo, ondi hole okuhi dhanena kowambo shaashi, momilongo ndatu nalimwe gadecemba moka omuntu iho kotha, oho tegelele omulongo nambali gesiku lyotango lyajanuali lyi dhenge, shaa ne wehi tegelele ohapu dhengwa ne iindoloma, tapu dhenga aantu taa dhenge keendunda, kiipeleki, iindolondolo tayi dhengwa ne pomulongo nambali mpo sha gwa dhenge ne, oho kala ne, oho kala wa nyanyukwa to tala iitopi tayi topa mewangandjo moka, iinima ohayi kala ya tiligana nawa nawa mooma mwa yela, ngwee tuvu ne omayambeko ngoka to galikana ne kutya tate kalunga kandje omvula muka, nandi kale ndina iimaliwa oyindji, omayambe kongoka ohoga taambako ne omo ne ho ningi oma- omagalikano gohe ogendji ne mesiku lyotango mo shiwala omvula yeende, esiku ndoka ondili hole ne shaashi, ohatu nyanyukilwa pamwe nofamily, oho dhimbulukwa iinima mbyoka ya pita, ohoyi etha manga shaashi otoyi momvula ompe, oho himo ne nomutima gwa yela lela, to nyanyukwa kutya momvula muka yakwetu epuko ndaninga momvula mwiyaka inandi li hala we momvula ompe ndji, omvula ompe oha simana ne shaashi, <noise> Oho try oho kambadhala ne okuyapo, okuyapo naashoka wu hole, toyapo ne natsho totshi nyola ne kutya omvula ndjika ondaala ndi ninge shika naashika, oho tshi tameke ne mesiku lyotango, toka to- to- lyomvula ndjo, omo ne hotameke hoti, nena omvula ndji ondaala kalunga kandje akwathendje ondaala okulanda ohauto, andi tameke okugongela ondola ndjo mesiku lyonena ndjo, nenge eelanda ngapi mesiku lyonena ndo sigo andika kaadha ohauto handje ndike hi lande, esiku lyotango lya januali ondili hole nolya simana shaashi ohamu liwa nawa, aantu ohamu nyanyukwa lela tamu ikundu, keshe gumwe teku kundu otati ike, ee wathikamo? Ee ndathikamo momvula ompe, ee wathikamo? Eeye, ohamu kala ne mwanyanyukwa nawa akutiwa mwathikamo. yakwetu omwaninga nawa, yakweni oyendji inaa thikamo, oto pandula ne tate kalunga wathikamo ne momvula mo. Omvula ompe oha simana shaashi aantu ohamu kala mwa nyanyukwa pamwe nofamily hohe, tamu kala tamu nyanyukwa pamwe mwa panda mwahafa lela kutya eeye omuli momvula ompe nomwa pandula tate kalunga keni sho a kala pamwe nane, yakweni oyendji iina thikamo momvula ompe ndjoka, maala ngweye owathikamo, okay, omvula ompe otsho ndiyi holele nga.